<hesitation> A' ich päk'aloo' kuput patal kupät'ik känp'eel kän ma' ma' uwaantik yaab' k'in men kutu'tik ub'aj ma' patal umanil yaab' a' pak' kiwa'lik a' pak' kutu'tal a' zanahoria, kutz'ik b'ay tulakal, kutz'utztik ub'aj <hesitation> remolacha, la a'lo' xan kutz'utztik ub'aj a' p'ak, kutu' tu'tal a' cebolla kutu'tal xan ma' patal u- umansik yaab' k'in te'lo', men kuyuchul tulakal b'a'ax ti'ijoo'.